في بعض الأحيان الحياة تكون أكسر تعقيداً مع تقدم العمر طبعاً، وخصوصاً مع المسئوليات والاختيارات بس بالمقابل نكتسب منها حكمة أكتر وحكمة أكبر، وبمرور الوقت يعني الغنسان بيتعلم طبعاً وبيكبر كل ما بيكبر كل ما بيتعلم حاجات جديدة، ويكون برضه عنده خبرة كبيرة يعني.